Kan khayyarom fi shuqud ba ellame alyom balga katib, baktub kitaqbaak, ba ajibannas, we bajib fogal kitab hi kambannas bil allamu minan fihayatum finshaan biʼallumul akharin ashya ma bi arfuhan da akbar